ah guꞌn sdzaꞌl ldoná gunn‑ná kosinar nixc̲h̲e nak komid c̲h̲enma este guꞌn nak zë por ejemp x̱ixkwaꞌ ti este frijoles guꞌn gak frit lo knu idzaꞌl sti ngow igeꞌx lo dzil y ya.